زه پتلون اغوستل غوره ګڼم ځکه چې دا رسمي او مناسبه بڼه لري. پتلون د مختلفو موقعو لپاره مناسب انتخاب دی. دا بدن ښه پوښي او موسمونو له بدلون سره برابرېږي. که چیرې هوا ګرمه وي، نو شارټس هم آرامي راکوي. خو زه شخصاً پتلون ته لومړیتوب ورکوم، ځکه چې هرچېرې مناسب وي. پتلون اغوستل ځان ته یو اعتماد راکوي.